पकाणा जू अलग अलग तरीका हूदन तू वां मा जू पोषक तत्व मूल्य प्रभावित करदन। जनकि हम गढवाली लोग पैली माटा चुलू मा बणादा छाई त ऊ खाणू थै ज्यादा पौष्टिक करदू। कि गैस मुकाबला मा ज्यादा प्रभावित करदू। बाकी जन सिलटू मा जन मर्च मसला पिसदन तुडका दींदन त ऊ साग सबजी ज्यादा स्वादिष्ट बणादू।